د ګډوډو یا منظمو د لباس انواریو په خاطر مونګه کولای سو د کوټبندونو نه استفاده وکوو او کوټبند کې یو لباس په منظم شکل ځوړند او بیا په المارۍ کې ځای په ځای سي.